एक प्रकार की करी है जिसमें छोटे-छोटे टुकड़े को जमा कर एक सुंदर डिज़ाइन बनाया जाता है। बच्छिकारी बनाने की रंगीन पत्थर कांच लकड़ीया अन्य छोटे टुकड़ों को डिज़ाइन से काटे कैनवास से लकड़ी की सतह एक तेज चाकू या कटार जैन तैयार करें। सबसे पहले कागज़ और अपने बच्चे का पैटर्न बनाओ। यह पैटर्न आपके काम के आकार और रुख के अनुसार हो सकता है। डिज़ाइन के हिसाब से लँगोट गुणों का चयन करो। कट हो गए हो जितनी बार किसी काटोगे उतने सटीकता से बच्चे को कम होगा। टुकड़ों को जोड़ना शुरू करो पैटर्न के हिसाब से गोलियां मोटर्स लगाकर रंग का जब भी सभी टुकड़ों सही जगह पर फिट हो जवे। तो हो सकता है को हल्के से चिकना कर दूँ कम को सुकून नहीं दो अगर चाहो तो फिनिशिंग की के रूप, में इसे पॉलिश कर सकते। हो ताकि डिज़ाइन चमकदार लगे।